हमे सबसे ज्यादा खाबे में चावल पसंद हइंगे। कइसे चावल बहुत जल्दी बन जात हइंगे। जित्ते जल्दी चावल बनत हइंगे। उत्ते जल्दी कच्छु नहीं बन सकत हइंगो। कइसे चावल में जो खावे बे मजा आथ। वो अउर कच्छु मा नईं आ सकत। चावल मतलब एक प्रकार से बहुत अच्छा खाना मानो जात। हमाये हिसाब से तो अउर हमें बहुतै पसंद है भाईयान।